A le sport ch'a guardu tüti, a ven-u mat, al e sicurament ël calcio <noise> pöi forsi dopu a i ven ciclizmo e pöi ültimament al e dë moda guardé ël tennis përché a ie ün ch'al e tantu brau, al e ün di primmi ën clasifica mundiala